Kua ipiraka marron jeisupe aesa yave ma ome se arekoje yepi pañuera pupe se arakuye pupe ayuvae yavi jaema jokua aroguata rangagua, jaema oime voi se mo mae jokua esa ye kua y color marron va.